هاخد معايا كتب لنجيب محفوظ لأن هو الكاتب المفضل بالنسبالي واكيد هيسلي فراغي <hesitation> وهاخد مقالات كتب مجمعه مقالات وهاخد الصن بلوك بتاعي عشان الشمس وممكن اخد معايا صحابي الاتنين لأني بحبهم ومش هقدر ان انا ابعد عنهم سنة وممكن اخ- اخد التليفون معايا برضه.